Because if you want- if you say lah you will nah lie to anybody, lah one lah lie. Anything you do, you must have to lie, you will put lying there, because nobody nah tell me say under this sun here, they nah lie to someone yet; dah one lah lie, all human being can lie to people.